<hesitation> Mba handrisihako zàmadinika alongany anh hoe hihinagna voankazo, <hesitation> izaho alongany no atao fitaratra hoe izaho tegna hoe hohaniko aby si voankazo ohatra zao zany hoe akeo am'dimy isan'andro akeo za mihinana de zariko sibitibitika izy magnaraka an'zaigny hoe sady atoroko ananjy hoe raha sy mihinana an'itony anie anao de sy lasa mitombo karaha ny karaha anay, sisy hery.